<hesitation> כ'ווייס נישט אויב ס'איז דא א ענטפער פאר דעם, וועגן אויב דו גייסט פרעגן א אינטראווערט, גייט א אינטראווערט זאגן אז ס'איז בעסער צו זיין א אינטראווערט און א עקסטרווערט גייט זאגן ס'איז בעסער צו זיין א עקסטראווערט, <hesitation> איך האלט אז ס'איז גוט צו האבן אביסל פון ביידע, אז מ'זאל קענען האבן די גוטע <hesitation> אזויווי באלאנס אין יעדע פלאץ צו זיין <hesitation> אמאל פעלט זיך אויס צו זיין אזוי און אמאל פעלט זיך אויס צו זיין א- די אנדערע וועג